Gny nahandro Meksikany zany da tena baka lavitsy mintsy satria nagnampy anazy <noise> gnipoirany <noise> sy anisany nahazo bahana taminazy tao <noise> gn nahandro Afrikanina, gn nahandro <noise> Karaibianina, da ao koa gn nahandro Aziatika sy ny <noise> Moyen Oriantala igny. <noise> Gn nahandro Meksikanina zany da tena miovaova <noise> satria avy amin'ny lova Prehispanika izy io sy Eropeanina. Izay koa gn tena gn'anisan fotorany.